विश्वभर लगभग लगभग सात हजार जति भाषा रहेका छन् भन्ना छन् । अब सात हजार भाषा मध्ये त एक सय बीस पच्चिस भाषा त नेपालमी छन् । गाउँठाउँ अनुसारको भाषा हुन्छ, भेष भुषा हुन्छ भन्ना छन् । तेइभएर आफ्ना गाउँठाउँ अनुसारको भाषा पन बोल्ला छन् । अब जसइ मु डोटेली भाषा बोल्लो छु भने कोइ तामाङ रहेका छन् । तामाङी भाषा बोल्ला छन् । कोइ गुरुङ भाषा बोल्ला छन् । कोइ मगर भाषा बोल्ला छन् । तेसइअरिकन सँस्कृतिअनुसार आफ्नो चालचलन अनुसार भाषाभाषी बोल्ला छन् । अब विश्वभरि मुख्य भनेको चाइ रहेको भाषा भनेको इंलिस हो । इंलिस चाइ सबैभन्दा बढी बोलिन्छ जस्तो लाग्छ । केइकी कामकाजी भाषा इंलिसै छ सप्पै ठाउँ । तेइअरिकन हिन्दीपन छ इण्डियामा चाइ सबैभन्दा बढी हिन्दी बोल्ला छन् । अब स्पेनिस भयो, फ्रेन्च भयो, अरबी भयो, बंगाली, रुसी, पोर्तुगली, उर्दु, तामिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, कन्नाणी, ओडिया लगायतका भाषाहरु रहेका छन् । तेसइअरिकन अझ हेद्दे हो भने जर्मन भाषा पनि राम्रै चलेको भाषा छ । तेसइअरिकन इटालियन, अनि ग्र यूरि यूक्रेनिकको भाषा यूक्रिनियन भन्ने छ । ग्रीक भाषा त सबभन्दा पुरानो भाषा हो । तेसइअरिक जापानी, कोरियन, थाइ, भेयतनामी, अँ एइ भाषा चाइ विश्वभरि रहेका छन् । अब बर्मेलीको भाषा छट्टै छ । चाइनीजको छुट्टै छ । अब तेसइगरी अब ठाउँ अनुसारको गाउँ अनुसारको भाषा रहेको